باش توجد قهوة لازم تحط الماء يغلي، كي يغلي الماء تحط لابودر انتاع القهوة داخل الماء و تحركها و تخليها تزيد تغلي و كي تطلع هاذيك القهوة تطفي تخليها تهبط و تدير القهوة انتاعك.